شوف قالك واحد القط يعني عندو حس الفضول كان يدور يدور يدور وصاب واحد القلادة واحد السنسلة هكدا سحرية لبسها كي لبسها ولا يهدر ولا يمشي ويهدر مع الناس حتى الناس تخلعو فيه ندهشو قالك كيفاه هدا قط يهدر جراو موراه مسكين ويعني حتى حكموه وعدموه هدا الي قالك القط <hesitation> الي حكمو الفضول يعني ماشي مليح